Raha hanendy atody dia sasao alohan'ny <hesitation> hamakiana ny atody. Fomba roa no azo atao: rehefa mafana ny menaka ao anaty lapoaly dia arotsaka avy hatrany ao ilay atody novakiana. Izay no voalohany. Faharoa, afaka kapohana ny atody miaraka amin'ny sira kely sy <hesitation> fangaro toy ny tongolo sy voatabia